التنين يكون احسن، بس لو واحدة مالتنين هختار المعرض خلينا نجول المعرض، المعرض ديه الي فيه الرسومات والخيال والتشويج والاسارة كلاتها